हमुक कमो क्र प्रति जल्दीबाजी न क्रने पडी। जो कुछ छूटे जानो टी टेटुके हमुक क्रना पडा। जब काम से फ्री होला टीबी टेटुक पीडी क्रना। एला केएसएम छोड़े करी सब गी बागे शहरो दे।